پہلا، نِجتا، کار دے کمرے وچ باہرولوں لوکاں دی نظر توں بچاؤندے ہن۔ دوجا، روشنی دا نیانترن، سورج دی روشنی نوں گھٹ جاں ودھ کرنے لئی ورتے جاندے ہن۔ تیجا، سجاوٹ، کمرے دی خوبصورتی اتے سجاوٹ ودھاؤندے ہن۔ چوتھا، تاپمان سہِتا، ٹھنڈی جاں گرمی نوں کمرے وچ روکਣ وچ مدد کردے ہن۔ پنجواں، آوازاں نوں گھٹا کے رکھنا، کجھ موٹے پردے آواز نوں گھٹ کرنے وچ مددگار ہندے ہن۔ پردے کار وچ پردے نِجتا، <hesitation> روشنی دا نیانترن، سجاوٹ، تاپمان سہِتا، پرکار رکھنا اتے آوازاں نوں گھٹا کے رکھنے لئی ورتے جاندے ہن۔